<hesitation> Nɔɔli ni mə naagəni a lɔbwesən <noise> nə gun nyo daagɔ win kegɔ joul. nənɔ mi wini mʊ da mu a kəga səbə nəli, nəmo mʊ ko yɨm gənɔ nəmo mʊ ko jʊni wo a daa. gə woi mʊ swɨlai, jʊ mə ko a daagɔ woi a lɔ bwesən nʊni a mʊgɔ. lɔng jini gəm akwai melali, na maaji kang na akwai melali na maaji kang a daam. lɔdiya a nʊng nʊniyo tikan tikan n ya lɔ. Yo nʊni nəngənɔ kʊtəm nəli nʊni a gun. ja maa gəm melali nəngənɔ kʊtəm nəl nəl gəna bɨ kanjəltinɔ gəmi. Bʊlali ni wo kʊ kʊ nəl yɨm təbɔ mou, kʊ kʊ nəl yɨm səbɔ tetəlam mʊnɔ, kʊ kʊ nəl yɨm səbɔ ketəlam mʊnɔ. Kebɔ bʊmən tegɔ kwagɔ kanjəltəbni pər gwam, nan ko daa nɔɔli woi, a mʊrka təgo səbɔ feka <hesitation> fekalini Kwaama maa gəmi; Jʊ a bwi mʊ kole mu saa gən saa yəlam nə tikali mʊn sa jə yɨ kini.